हाँ, जानवर भी भावनाय मशूष कर सकते हैं, जानवर में भी सवेदना होकते हैं। आरु खूष और दूख दूनों मशूष करते हैं। जानवर के हिर्दय गति भी भावनात्तवनक उतेजना के मुताबिक बदलाव करते हैं। सोध <hesitation> करता से पता चलल बा कि जानवर और इंसान के तंत्रिका तंत्र भयाव स्थिति में एक जैसी परतिक्रिया करते हैं। जानवर में भय, खुशी, प्रसंत्ता, सरम, परसानी, आक्रोष, इरसिया, क्रोध, गुशा, प्रेम जैसी भावनाय होकते हैं।